اي والله ، الحياة كلما العمغ يمشي تكون اصعب - يعني من ويحد هو طفل يمكن اذا عطيتو جبس غاح يفغح كلش ويطيغ من الفغح ، يعني سعادة ما توصف - بس من يكبغ غاح تزيد المسؤوليات غاح يبدي يفكر بالماضي شوية الذكريات اتعبو - فما اي شي انو يفغحو اكثغ، مسؤوليات الحياة تفرض علينو جهد اكبر